اي اكيد هاي مشكلة لان المفروظ الشعب يظل شاب فاذا يظل شاب الشعب يظل الاغلبية شباب لازم يكون عدنا ولادات بنسبة عالية واذا هما هسه شباب يعني هذا العمغ او عمغ الزغاغ يقولون انو هما ما يحتاجونو هسه لكن ايمتا علما وغاح يجيبون ولاد علما يعجزون